आजकालके लरकाभर घरका खैनातिति जेदा तरह दुकान उकानमे मिल्ना खैना जेदा खैतियाँ । खास करके आजकालके लरकाभर जङ्गफुड बिस्कुट, चाउचाउ, नमकिन, कुरकुरे, चिजबल लगायतके तमान खैना जेदा खैतियाँ । अइसने करके चिसो पेय पदार्थ, जुस जेदा खाइत दिख्बो । अइसन समयमे लरकाभरिन जेदा ति जेदा खानाके बारेमे बताइक तहनि, जेदा ति जेदा खाना संग ओइनन परिचित कराइक तहनि तमान मेलके उपाइ अपनाइ सिकजिता । जैसेकि लरकाभरिन तमान मेलके फलफुल स्याउ, केरा, छिंयाँ, सन्तोलामे परचाइक तहनि सबति पहिले अपने ओइने आगे बैठके खैना करलेति फे लरकाभरिन खैना रहर लागे सिक्ता । अइसने करके दुध, दहिके बनल तमान परिकार लरकाभरिन खबैना है कहलेतिति, ओइनन दुध, दहिके परिकारमे परपैना है कहलेतिति ओइन आगे बैठके दुध, दहिके परिकार खैले ति मजा रहता । तौ जाके ओइने दिख्तियाँ तौ खाइक खुजतियाँ । अइसने करके माछा, मासु, अण्डाके परिकार खैना हे कहलेतिति ओइने दिखा दिखा खैना मेरके ओइने पाँजर बैठके खैना मजा रहता, जेहके ति ओइने देखासिखि करेक खुजतियाँ । अइसने करके साग सिमारके परिकार, आर्गेनिक परम्परागत परिकार दार, भात, तेना घैंना फेकुन लरकाभरिन परचाइक परता । ओइनन दिखा दिखा खाइक परता आउ सिखाइक परता ।